Kirabaasika okuhindura obuhangwa, kirabaasika munonga ahaakuba nkaanye nk'omuntu ndakunda kuheereza konka hariho obworagyenda otuura n'abantu abantu nibaba barabaasa kukuhindura kandi ohi- bakuhindure n'obuhngwa bwawe ahabw'engyero ei barakutwarizamu. Abantu barakutwariza kubi, orashanga orabaheereza, orabakoreragye konka tibarasiima n'ebintu ebi barakora bareereka ngu tibarasiima konka no- ora- ora- oraaza kuhisa obwire, ohindure egye empangwa yaawe ekurimu ohindure e- oshange waahinduka waaba ekindi kintu butari buhangwa bwawe, orabaasa kuhunama obeesize konka okyendeeze aha korabe ahokoobiire noobatwariza woobiire noobaheereza waareeba batarasiima, orahinduka kare ogire oti naanye kambe ndekire haza haza ndeebe oku baratwaze ekyo kyaba kiramanyisa ngu hati obuhangwa bwawe waabuhindura, ebintuu ebimwe waabikwasa aha rubaju, waatandika kubeera omu mbeera etari yaawe, etari yaawe nk'omuntu.